<hesitation> Zah sy de manao sport isan'andro loatra fa in-telo isan-kerinandro akeo za magnano de za magnano sport io ah, ndraindraika aho mahazo adin'ny roy akeo, de raha ohatra hoe hatambatra izany hoe in-telo isan-kerinandro sy ny adiny roy isaky zegny magnano ah de adiny sivy akeo zany zaho tegna magnano sport oh.